أفظل نصيحه أختها كانت عيش اللحظه هالنصيحه صدق علمتني أركز على الحاظر و أستمتع بكل لحظه في حياتي بديت اطبقا بطريقه بسيطه مثل تخصيص وقت يومي لهويات إني احبها اتواصل مع الاهل و اصحاب بشكل افظل كمان احرص على تقدير اللحظات الصغيره مثل أچلس مع العايله او اقدي وقت في الطبيعه هالنصيحه حسنت من چودت حياتي كثير.